إلا عاود ولا بيا الزمان سيمانة للور، أولا نمشي نبدا السبور كيما كنت باغا عندي في بزاف. خاطري نبدا السبور، خاطش مع الخدمة و لعيا و الروتين و و ستراس تاع الخدمة، فـ فيها ستراس بزاف وين نخدم. أكيد نبدا السبور بالشوية نقّص من ستراس لي عندي.